Imnyama ngelolia etre he akili kidoko karibu si verana na samotru le ni shooto ifuve. ifuve kwetre shakola handu ave- avela mahemba au- au nkolya ni maru au nchiki mfiri weengi veenda vakanekolya mwensao umu amefiiya ho vakakolya ho maiti yakwe valakiiulya se hofo oho naeva tabara, alafu! Ifuve leeshi itunsa mwana kuliko mndu kwa sababu le keri lenesengetra chao le leetra vana valya halya ksinde ya mtri au halya mbakoni kolya ni sana sana neeka nndu kwa vandeni, alaf li keri lane sengetra chao le chiao ovana letra o vana vo lo likasha oh kolya ni mndeni kolya nku lika bahua mahemba faa faa faa faa faa faa faa hata hata ni kolya ni mahema moomu e mavanike handu le vanua likaveera <hesitation> li- li leshiininga vana vo liliiiyumu umu fo leroveka mringeni. mringa ulya kula vandeni likalikilya he, ihemba lo le likilwa na iwe alaf likamelikilwa na iwe le likatra oooooh likameeira leu basi nlol lesha ansa iira likahurumbulia kila mwana. lili shooto mndu likale hurumbua he kila mwana kaveiningwa nndo punjshe sakwe lika hurumbua likaininga uso msa eliyaaa tiki neve kabwa ne kabwa ukofi yoyo ngile lolya ne kabwa ukofi, kwakutro le ining'lolie le na- netre akili.